कसैलै महङ्गा होटलकी लेखा वेटर का रूपमा काम गद्द्या, मान्सलाई चाइन्या सिप हरू एक प्रकारका छन्, सपहै पैल्ली उइसित जु ग्राहक औनान उइसित निको व्यवहार गरि सक्या हुन पडुन्छ। तसोइ होटलमा खानानको मुल्य राख्या हुन्छ, तैकि वारेमा जानकारी दिन्या, तसोइ समय व्यवस्थापन गद्दया, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा तयार रहन्या, र औरका अगाडी झान्ज्या साप हुन्या, औरसित बोल्या ढङ्ग मा फरक गद्दया, औन्ज्या नमस्कार गरिहाल्या, अथवा विनम्र होइ वोल्या, तसोइ होटलमा औन्या मान्ससित, एकै ठाउका नाइ औना, विभिन्न परिवेसका हुनान, विभिन्न भाषा वोल्लान, तवै विभिन्न खालका भाषा बोलिसक्द्या, अथवा भाषा वुझीसक्द्द्या, हुन पटुन्छ। तसोइ केह समस्या पडिग्यावटे तिन समस्या समाधान गद्द्यालै सिप हुन पडुन्छ, तसोइ टेवुल मिलुन्या, कुर्सि मिलन्या, तनरो सरसफाई गद्द्या, खालका ज्ञान सिप चाहि होटलमा वेटरलाई आवश्यक हुनान।